Pues danuunu ni ziop nú gëxlyw re, queity danuudi nú ni rnibe nú danuun lo gëxlyw re, únicamente dios ni rni danuun xina gy gien nú, danuun val´na gye- geby diz nú zque rcas nú gac vida xthen nú lo gëxlyw re, zqué gien nú, zqué gún nú zqué’a, queity ga nú gien nú gan per com dios pa ni caculoo danun, vel danuuzi nú danuun’a queity nú gien nú gan. Queity nú gienu gan giennu ra ni lo gëxlyw nickla danuun rckaz nú per queity gackan ni, dios gani rni danunu ndé gack’a tchi ni rien un gan, vel danuu zynu’a queity gien nú gan ni gien nú lograr th cos ni rckaz nú lo gëxlyw re tchi.